بہٕ وَنہٕ أکِس جورِ مُتعلِق اکھ دٔلیٖل یُس سُپر مارکیٹَس منٛز أکِس موقعَس پٮ۪ٹھ سمکھیوٚو ییٚلہِ أکۍ کورِ پنٕنۍ خٔریٖدٲری مۄکلٲو ییٚلہِ سۄ ادائیگی کرنَس نزدیٖک ٲس۔ تٔمۍ سُنٛد خیال اوس زِ تٔمۍ چھُ پنُن بٹوٕ گَرَس منٛز ترٛوومُت۔ أکِس لٔڑکہٕ یُس أمِس نزدیٖک اوس، اوس زانان زِ کوٗر ٲس نہٕ اَدا کٔرِتھ۔ تٔمۍ پرٛژھ أمِس، بہٕ کَرٕ تُہُنٛد بِل ادا۔ ییٚلہِ تہِ تُہۍ یژھِو، تُہۍ ہیٚکِو مےٚ دِتھ۔